Ehe ny <hesitation> paikadin'ny rameva zagny, da magna poso zay izy amignao, io posin'io sha da misy ragno gn'amigny ao, ndreo amin'ny tagny sisy ragno amignany de magna ragno avao izy, sy atahora oe sy hoe sy- matin'ny <hesitation> sy mihignan-dragno izy, io ragno reserve amignazy io no hognominy, zay ny mampiavaky rameva.